La'ayim kukinsik la'- la'winik kub'ensik tu'ux tu- tu wenel te'lo' ujantik la'winik jach tz'iik la'winik la'ayim tulakal la'makoo' u- tanu ya'lik ma'- ma' ti b'el te'lo' yan ayim yan ayim todos dis- todos tulakal uk'at- <hesitation> ut'an la'ayim